Lloje t’sosave t’ndryshëm, sos i barbekjus, sos koktelli, sos i nxehtë, sos soja, tartar, sos i bardhë ose i margarinës, peshkut, i gjelbërt, i domates, i bazum n’peshk <hesitation> n’mish, me bizele, me kollomoq.